Muchere uwakhiza muliro, wogize shifuria, aah urekhu vitunguru ninyanga namagara ukaranje, vivyakhaiga uzughekhu mazi, upime mazi, upime mazi wakhapima mazi uvekhu, uvunguree muchere mazi yago nigaviravira kidogo, uvugule muchere uzukhemu muchere yogo gwakhaya guyii kabisa mazigakhame, gakhakhama umaavugure rivati ukhunikhekhu khushifuria kwenekho awandalee maanda urekhu, kwivari yokho igulu, has guyii khazidakha zia umanyi iwe mwene uvuriza, uvurizakhu awihale muchere gwenogo hauraa yahoo gwariapoakhu kidogo uranje kupakurira vandu, upakurire musakhulu, upakurive vana upuhure gwogwo amuhize khamesa niga nemaganda gutekhi nigava nigabichi yutekhi vyosi urezaa niga numeganda gutekhiz nigava nigabichi yutekhi, vyosi urezaa khumesa mundu mwene apakhulenje navaa khumuchele gwene naraa khumuchere gwene nigava nimagandu nigava nivigapichi hamureve khumesa yokho amurii, numwa kharia mwakhamala nukhururizakhu zisana ugalukhize inajirioni, uzii wogize uvagalee khushitalazee. Sasa nundi vana nulwavavire vaziree khuvaga irwanyi rikharee, musaza neenyahahukhile mushisaka ahulukhilemu, nigenyi khurula irwanyi arule geriako nimakhara ge. Navuza iwee umari lanji yavo huwogiza vindu ulombe hajikoni yaho ubangusee, ulombe havee hasafi, zisaani yezo uwogize ziree safi, ziakhumaa urulizekhu uzee uvikhe makavati niva nimuurikhanga, ama ubunguse uvikhe havundu halai, apana havuchafu vuziza tawe.